par or lëꞌwu por par or lëꞌ guꞌn giend i x̱iꞌk nak xtop man komid par or lëꞌ komid giend.